يوم من الايام اكو طفل زغيغ، تمام ، شاف باب بغرفتو ، هذا ما كان موجود قبل ، اغشع جا على كيفو شوية شوية ، فتح الباب ، نزل سغداب! سغداب يعني تقريباً غرفة كاملي جوا ، عيمشي عيمشي عيمشي اغشع شاف لعبي ، مسك اللعبي اغشع بس مسكا طوب قعد من النوم ، طلع حلم!